Aminakay izy io, o- any amin'ny place avarabaratra any kara misy betsa zany, betsa zany hono tsy haiko, toaka amin-dreo raha zany fa zaka zany tena mbola tsy nosotroako ndreky! _x000D_ Fa za ndreky un jour viendra! _x000D_ Za tena mbola hisotro zaka zany fa i- kiasy raha zany.